لا لا ما أحب إني أسافر إلي الفضاء أحب إني أبقي هنا علي الأرض ،يعني خليني وسط أهلي ،وسط إخواني، إش-إش بي بالفضاء <hesitation> إيش بنسوي هناك. <hesitation> ما به شئ فظاء يعني فاظي خلينا في الأرض خلينا في الأرض.